أفضل أكون عالق بمفردي. إذ كنت مع عدوي، الموضوع بيكون فيه توتر، وما راح أقدر أركز على على البقاء على قيد الحياة. الوحدة تعطيك مساحه وراحه.